Ban de inde inkwega in chuyo. Toh chiku Dogonruwa je nyongu Alamisi kan angi intenega yir tun in tenuwei ban kwengya in ninga pu chugu. kan churi kopun pu lumo wi lomwe poh a matuwa. Ka lan nyangu jumma don in angu poh gursai in ang intenenga yirin ti intengawe don pero ban kwega don niga pu chugu a dwi yitoi a dwi yitoi toh yoko Kuri aninga kwara kup- kopu ma wuni kilan ma pogu yi nau, ma pogu ma, pagu yi nau moyatima gemni bur ma pengu yi mwar ma toh kama ya dimbir ne mayapu longu kwara kopo kamei dimbire ana ma somma ma somma ma somma kama lani amana je lumo moh komaje lumo don pero matenga timatenaga don ma mwatimuwe don ma soma ma soma ma soma har ma dimwe lai koma lamwe lai don bam bama kwenga yirinma tu ma tenenga twi don ma yanna chugu. Woh ba kin ange imba kosugu tinau, woh ba kin age imba kosigu tinou ka wasa wai ner ba ba yi kobo yei kin you you kosigu wasau made ma nyiya. Toh ka pero don ka twi bimakwana wei ba samna kin yo ba kasigu bima kwana ma de ma nyiya ba nyimin kenyei toh ka twi albasa wai pero ma de don ba che kin mba kasu albasau. Ma de don ma de ma nyiya ba nyimin kenmei. Ka twi magi wei ba che kin mba kosigu magi sai ma de ma nyiya ba nyimin kenmai. Ma kuraga kenma dina pero ba lan lummo don ka lumo ba don pero ma amna don ka ma amno a piyau wei, ma amna don ka ma amno a piyau wei, ma amna don ma tenega towi don. Toh chiku bongo Deruwa wuna mwasi Putoki yika je Litirin. ka lan nyang Litirin pero ma amna don amna ma tenenga semo don. Ka ma tenengai ma bame bam bama kwenga don ma chuyo po punem pu ner puwei ner aruwei. Pu kwara poh kopu ma megemin gemni yoh yiri. Toh ka ma ya kobo ne ma gemno a yir du kopu kame kobo a na ma gemno yir gemna kama ya kobo ne mere makasi ma somma yi namo kwi balele balele balele har ma lon poyoh amma kopu ma tuyo kilan, ka ma tuwi kilan ar- kapun nyangu kwi ba gira no ba kaga lummo po mere ma lan lummo. Ka ma lan lummo ar mere nuwa bu tekenga sei bano chuguwa pina mwa ba tekenga sei puno baga chugu nka ba kobo mo di ma be yi tonoi sai mo- ma tenenga yirti ma amna tengu. Ka ma tenuwei ma de jwinuwei a kagimo ma nyanwei nyinoh digin nyinoh kwara ko ma tokugu balele balele balele kama lan poh ma yoroni. Ka ma yoroni pero ma wuni don ma wunno somma, ma somma ballele balele belele. Ka ma lan poh ma yoroni nyinou kwara koh jor du ma ninga nem lei mere ma kogu lau ma che min ai in woh langu lau angi in yoronga, toh kama lanwe lah se kwarama ba twiyongo ai nana woh lanwe se ma amna ba kwemina amna ma ru kogu moh ka ma tenoh jediya chai wei ka ma tenoh doya wei ka ma tenoh dankali wei ma de, ka bajimpi wei ma ba yitonuh bam ba ma de ma puwanga puma ooh obu nyi kumi ooh obu nyi kumi toh tin tenoh lummoi ma nyianga puma inka ma sisseu ma je tomai ma pu tyina buya mou ba je, ma pu komou ka me kotu wei, kama ya katu ne ma puwanga kamba bu pundi wa mi in angi lumo ga tina tin tenwei mbaka ba tiya toh ba wanam na kin anwusa anyi ren ni yi tiwei jedi tu lummoi toh mere mo mua makasa lada a dwi yitou yirin ma ti ma tenou din ma bame chuguti ma sa puma min toh intenwe yir dui nerwu kasuwei kaningi bu baga babu tena toh ba chekun toh lei kayi nyinga kobo yibo bagayai mangu ka nyinga kobo ba baga kin ange ma le kin ong kin yi bango kasu gu tinou ma se mun toh ma kasugu ti sonoi, kin ing kasugu ti kazai ma de ma de ma nyiya. jor di mayinyei ka ya kobo ne ba che kin ooh lei inya koko mirangi chinyei sei ma ce min ai yoko ma- ya- dewe pene ba san kin an kai yamba nyini na in dewe nyangu kasai, ka pun lummo toh ma de ma nyiya yika muasi ka lummo wi ninga nem sei ba dangamna ba de ba nyimna dingin. Palaka amna ma nyiga don ma tenuwe din pala bam ba ma chuyo ba dwalya a pwi lawi bu dwi yitoi bu dwi yitoi har lummo mo jegu gawur tubk ka lumo je gawur ningi tum se no ba menomun pusu pu ma chennu sei ma wunou ka ma twiwe yi seima wuna ma de ma jwina miryo ka no bagyai mere jor du ma ma ya dimbri kama tenega tomowuna bam ba ma rui ner ba wei a tengu ma pwi yitonou, ner ba wai a tengu ma pwi yitonuo ka me buya wu ma tumi mere jor du maya dimbri ma se mum amna lumo amna ma tenguwe yir ti kasai, ma tenguwe yir ti kasai, ma tenguwe yir ti kasai, ba tenemuwe ba ba yitonoh jor du ba yitonon ba ba nyim na inka ma menega ma kwenga don chiku inda ku ma kweni kwi ma de ma de ma panno yir ti ma menengyai digyin ma pani yir dumoh twi, toh ma yannah chugu tubak ner wu soma kin ma chugu bawei ba tenuwei wusombu ka kani yi bagonyo bachekun an kiya in kasugu yir tu no nin kasai in kasu angi ningu yiri yi tonoh bece kem nala ku. ing kou kum nah chure sei ba bau ba nyigamna ai lei nnou kin ma chugu gu yir ti nyina inkasugu ma se min inkasugu tisonoi kin inkasugu ti kosai kin toh ba de bade ba nyimna, ba de kenmai ba de ba nyimna, ma dwi yiti madwi yuti ka ma kweye ma para hadache ka ma pari hadache ka bu kuri hada cheburwi sono wei jor du bu para hadacheburwi yi kambai, ma kura hadachemo toh ma nyinga jegu gaure mere ma amna lumo ka ma amin lummo, yir dumou tina mer mwalwei amna de yir dumou twi ma de tum ma ba lei yitono kama de tum ma ba lei yitono mer noh riganga no somna kin mere ma churi ai mere bur ma chugu tubak ma chugu tubak yir duma tuna a mwalgu ka har mwali mer ma moh ba bolkane ka ma mori ba bolkane kama teno sei mo wuna bam bama tena miryo jor di ma wuniwe pun puyei ka ma ya somma kana piyou ne, bam ba ma wun nyino kanma wi mere noh bengai no ten gu yir dumoh twi noh begai noh tengu yir dumoh twi har nyambrangu. Ka nyambrangu ningi mere ma wuni ma amin wurey koh ma lakanga nyinoh ma wi ka ma woi tu ma tekwei banyina digin noh kasuwei noh banga wei- ba noh basuwei digin wunoginyou ningam noh nyikirk koh ma teka tikingi ma dimna lei yi tonoh jor du no bengai ba no ba nyingam na pui ka ner ba kin you kasigu ti kasai ma de ma nyiya. Yo ko chika lakad lad- tinan landi chuakandi. Tu no chuakandi yiri yitonoui, ma puwei ma tenega ner wu chuaki yiri yi keke chuakandi bawe ba tenou lande, chike zep ki nou dini a landou ma puwei ma tenwe ma ba yitonoh ka no benga tengu, ba noh ba tena muasi yi lipiri keke yi lipira wu no chuaki yir yi wei mua ma tenaga muasi yi- tinang anini dyi si noh teni landoui, ka noh chuakan landou mua noh tendi ko sei ma tenaga mere ma rugi sei moh tubak a pui bongou moh kana wono ner wu yoh kasa kona tonoh ba nyingi pwi bongou mou a tengu tubak a tengu tubak ka noh pirai kana ner muatou kwara ba che kin kai ing inkasigu yir ti kasai toh kin amna lah kumi kum chure har kumi mo bo kane ma a tenu seyo. Ai ma kobu kumi lummo yo woh a gira lumoh you ko ku nyinga jegu gauru. Toh kwi ki magu ma nyinga jegu gauru lummo moh ninga dimbre ma dwi yiti belele beleye balele har ma juku boma kwara muasi kwaramuasi bakwarama anda ba watin buri puna mua ba wunno amiryou toh, jor du ma ningai ma kasa ko tinan pilai ma jwin sei ma wuna ma der ma chermin babuya ara ara worongai chuwei.